स्वीटजरलैंड देश के मौसम के बारे मे स्विट्जरलैंड के पठार पर जलवायु मध्यम महाद्वीपीय हे जिसमें ठंडी सुस्त सर्दियों और गर्मियां होती है। जिसके दौरान दोपहर में आंधी तूफान आ जाता हे गर्मी जून के मध्य में शुरू होती हे गर्मी जून के मध्य में शुरू होती हे और सितम्बर के मध्य तक रहती है। दिन लंबे होते है घूमने का <noise> सबसे अच्छा समय वसंत गर्मियों की शुरुआत और पतझड़ की शुरुआत अप्रैल से जून या सितम्बर व अक्टूबर तक होता है।